eftir stuttan dvala snýr hljómsveitin Hjaltalín aftur með látum eða öllu heldur

tómum á tónleikum í Hörpu á föstudag og laugardag Hjaltalín í sparifötum ég held mestu sparifötum sem við höfum farið í alla vega í langan tíma við erum bara að pússa og leggja lokahönd á og hlökkum gríðarlega mikið til við ætlum að leika lög af fyrstu plötunni ætlum að leika ég var að syngja þetta hérna áðan og mér fannst svo fyndið að heyra sjálfan mig syngja það með annarri rödd heldur en ég söng það fyrst við höfum svona gengið í gegnum alls kyns dali og klifið alls kyns fjöll og dýpki einhvern veginn sambandið það hefur verið erfitt og það hefur verið rosalega gaman og það hefur verið skrítið og alls konar og við erum bara á dálítið góðum stað held ég þetta er einhvers konar ég þetta er einhvers konar svona yfirlit þú veist yfir einhvern feril alla vega minna farið fyrir ykkur að undanförnu ætli það sé ekki bara aldurinn eða eitthvað búin að vera spila síðan tvö þúsund og sextán og bara eignast börn

gera alls konar annað en að spila með Hjaltalín en hann lifir alltaf þessi neisti já hvernig er að koma saman og stilla ykkur á sömu tíðni eftir

hjóla sko veglegt og við getum síðasta árið hefur hljómsveitin unnið að plötu sem kemur út bráðlega þetta ár hefur

mikið fastur inni í helli að smíða og semja og liggja yfir útsetningum og og upptökum en við erum búin með plötuna og hlökkum mikið til að leyfa fólki að heyra bara eins og í öllum samböndum fer í gegnum saman sko það er nógu flókið að vera í tveggja manna sambandi en að vera í

er líka bara sjö sinnum flóknara í þessu tilviki erum við að leika nýja músík dökka músík ljósa músík bara svo lengi sem hún er falleg að okkar mati má syngja með endilega endilega endilega ef fólk kann lögin er um að gera að syngja mér þykir mjög vænt um það ég finn oft fyrir því úti á götu

bar eða hvar sem er að fullt af fólki kemur upp að manni

elska þetta lag og elska

hitt og

okkar þegar við byrjuðum hljómsveitina að þetta yrði einhvern veginn svona líf þar sem músíkin okkar fengi að heyrast og og fengi að finna sér stað í hjörtum fólks sem ég vona innilega að hún geri og mig grunar það og þessir tónleikar eru svolítið svona vitnisburður um það og þess vegna gerir það

okkur hamingjusöm að fara að leika